: كنقدرو نحدو لجودة ديال شعمل فني على حساب كفاش أتر على الناس وأتر على الأحاسيس ديالهم الفن كيمثل واحد من أقوى وسائل التعبير اللي كتأثر على الناس. كيفما كيقولوا، "الفن هو مرآة للمجتمع"، يعني أن الأعمال الفنية ، كتسجل أحاسيس وتجارب بشرية، لكتعكس قضايا اجتماعية وسياسية، وكتخلي الناس وتساعدهم يعبروا على المشاعر ديالهم وعلى الأفكار ديالهم